كنت واجد سيئة في كرة السلة، وما فيا اسويها بشكل صحيح، كان لما يصير إني أدخل الكورة في المكان الخاص بيها الباسكت بول كنت مرة سيئة فيها وواجد فاشلة ما قدرت - ما قدرت أتعلمها أبدًا.